La bestia pi strana che l'abiu mai vist al e ël pogona, 'na specie dë dë lazara lunga, grosa che però al e gia faita tipu ën giari cun la cua lunga e cuandi a s'ënrabia a i ven la barba nera e al e verament disgüstuza